Noq päämäne, miä auto puhul silmä jääs, om auto kereq. Sis ommaq autol viil tsõõriq, moodor, sis istmeq ja ruul. Nu ommaq vast kõgõ päämädseq.